Pernah <hesitation> binatang yang ditakutin anjing tu. Anjing tu kan lagi main tuh. Main di gudang peluru sana <hesitation> anak anak. Ada anjing, main berlima, temen gak salah. Lagi main-main, temen-temen kite lari. Kite kagak lari, kite gak tau. kite biasa aja temen-temen. Temen-temen kite lari, kenceng banget. Kenapa ya pada lari semua, gak tau. Anjing di belakang kite, kite digigit kaki kite. Berasa, ya allah sakit banget ya digigit anjing. Kite minta tolong-tolong, gak ada yang nulungin. Orang gak ada. Temen-temen kite udeh pada kabur semuanye. Ya allah, tolongin apa, tolongin. Kite gebuk gebuk begitu anjingnye. Gak mesti gigit juga. Akhirnya terlepas juga tu. Kite nangis pulang. Gigit anjing. Takut lagi <hesitation> anjing binatang tu. Kite kan takut anjing macan tu. Kalau ke ragunan tu, liat macan tu. Takut banget tu. Kalau ngelakuin tu, udah takut aja selalu ame macan. Takut dia apa. Tapi sih memang jaraknya jauh. Tapi hawa takutnya udah ada aje ama macan.